Tarityet, tarityet ko chen'ge keetit eng' yo po kuurkat kole, mawendi ole loo eng' kurkaat, ko cheeng ketit ne karaaran ne- mii- ne mii sokeek, ko rook ko cheng ko tapeen akoi ko le anyatekchi yu, kwo loket anyun tumto, kwa pkong'eat susweek che tekeen koot, konyii, kopaisheen kuutit nyii ko ng'een susweek. ko iip anyun suswoot akeng'e eng' akeng'e akeng'e eng' akeng'e, ko nyo ko ng'waleen ko paishee kuutit nyi. ak kelyek siyok ap kelyek chiik, ko ng'wal anyun koot nyi eng' ole ka kotapen kole nyoolcho atech yu, kong'wal koot nyii eng' petushek che marekuneen akot wikiit akeng'e, ko- ko- koteeche ke- kesweet nyii kikuree kesweet nyi koot ap tarityet, ko chap anyun kesweet nyi eng' petushek chotok kalekin karipu <hesitation> chemasirei tisap, ko anyun eng' yotok ne rook ka ko rook koot ko ng'walei, kwo pokocheeng anyun tukuk che tapulul che tapulul che uu sapureek ap neko, sapureek ap ingokaik, ko nyo kotapululei anyun oriiiiit akoi kosikchi ko nai kole ka kotapululiit konyu oriit, kwa anyuun. Ko po kolakchi ariit, ko ne lokchi oriit ko masyep maaiik chiik eng' chotok petushek chotok shepeen tiptem ak aeng'e, koma ikeeny lakok chiik, ko ya po komandai lakok, ko wekchi kei koot ka nyindet anyun ko nyo ko- ko- ko kolakchi kora, akoi tuun ko ekikiitu lakok ile ng'a nyo koteec koteech alak koteech alak yutok ka ako ka lakook kata ka ki keng'eng yutok ko nyo koteche yutok lekit iin ka kateekchi kamee, ko uno anyun tarityet anda ko taritik tukul ko paishee kutuswek kwai kotekee koriik kwai, akoi akong'eet iin akopaishee kutit ak iin ak siyook, ko ng'waleen, ko ng'waleen akoi tuun ko rook koo ng'wai, ko unoo.